Allô jirama, azafady ley raha miantso fa <hesitation> misy olana kely aminay aty, zahay anatin'ny roa andro zay ts- tsa raha nisy rano foana taminay tato ka ino solution mety, vahanareo ny olanay aty fa maty ranonay nanomboka <hesitation> omaly zisk'androany, mbola tsa raha mety miverina koa, manakory soa